أنا جداً جداً أحب اللغة الإيطالية، و <hesitation> اتمنى أنى أتقنها وأمارسها، واا- لأنه من أحلامى أصلا إنى أسافر عإيطاليا وأشوفها، بزورها بعيش فيها فترة من الزمن، ما أظن أن هاذى الشغلة راح تتم إلا باللغة الإيطالية، وأنا أشتغل على هاى القصة هالحين.